animoro monomo ongyori monorumo topomanah tongungana ana poporu', tii manni ong paru opuritipuri tuhah, colour, ong poringii <noise> nonge'konoki monoikuina manni roki poke muukowo nowo monuhe tana. Ong colour opuritipuri tuhah eneke ko monnoi roko roki manni karahihetnana ana poporu', tokuko nah poringii honna pokong colour opuritipurii tuhah hoyori ongi kahihnoki ti poringii tiwori tii manni rutohsihah, monoi roko mirahuro, ongokoto porignii noi manni tokutopo mannah tiko ho pokong colour manni ho opuritipurii tuhah. Monoiroko mirahu rorohetong tiki heko ne'wengyu tiki ongi uringii nowori inakakong. Impah ho tiiko koh pomoro manni tii tuhah noki pooki toku ring kaherong tii monowai manni naahurumo uruherong ti monowai, nawa' kesingii uwiherong tii monowai. Ongyori hiya panisiko kuungi tokoworokana tii hiya tiwori. Noru umiro aii tiko monoongyana roki ihhkokite monommo unukana tii paruyi koto ngoku ong colour yii opuritipurii monoihetong monoyee manni naahruhetong tii ong paru monnoyeyii Tikite ai tiwonang konnimo monoyii nohihetong akai ana poringii yewonang ngawah tiki turana, imapa noru nohuinyana tiko poporu', poporu' ong paru opuritipuri <noise> tuhah tii uringii roki tiwo minnopi' konnommo unuhenana. Impa nii uringii ko nui nawa' tii tuhah noki toku konnopengong monnohko manni nawa' heko mihenong ihhko tikite ihhko kite monnoh tii yaki ngonikana honna ti poringii <noise> tiworii. Noi ongkoh huhu impa roki ong huhu naasihah honngo ponoriworo arapah nowo monnuhetong impah anakoh tii manni toku nouruki monomania, roki uringii ongi rino hekoki nagovisiki nowori innakakong ongyori koh hiya ki'mang tangakong kinoyewarana tiki rii'ki ne'worokana. Monnohkoh yaki ningiiko roki photokori monnonnana tiwo tihakana tii hiya tiwori. Impa tiwo monongku yewo ya monukuina Impako ro ongi ne'moi tii nong poringii tiwori kingking nguh ngong monoh nohuh ngong impah ongi nehnermoi uwaya nong kingkingngnuh ngong ai roki tii poringii tiwori. Impah roki oruki ngoniki to' ngoniki to'kungyo ongko angu ruhruh marahkung, ruhruh morohenong ningii to'kunno. Impah ho roki manni turiyo ngong ho ong koh uraiwo ho roki manni turiyo sihah. roko nawa' to'hetong toku monoyiiyu. Toku monoyiiyu ai tonno nawa' ongi pokoring nisi'hetong nisi'ku ai manni naasihah tii owo monorui. Impah nii hoko nawa' owo uuroromo nawa' romo murukimo uroromo tuhetong, hiya kingii ho yorii tuu yii hekowo manah onowokoh riino yii ramunpan ngawha. Toku ha tuu tiraku manni rokii tiwo tikah? Nii manni naamukong ong poringii oh opuri tipurii noikoh manni pehkitangung meng, noi koh ong siurugnung tanga'kong ong pehkomah, tii korokoro pirohaku ong kiakia' koruku taaroyii manni naarumo tuhetana. Owo aatiyuu tokutopo taniwah tuyu tii poringii tiwori. <noise> ong animoro noi ho iirangah ngung, roki koto poringii nowo ngawah ngung, koh manni ho noisi uuhwah ngung ong poringii ngung. Tii rutosihah tii tii roronguhna ongkoh poringii noi toku topo manah impah ho koh noi mani rokii pekong poringii turu ohko tangakong ipikara tangakong impah noi ongkoh o'ko tangakong rii'sau tangakong manni naa'sihah ongko rokong kukuraku roki tu'ki nuungahe raherong